leddi fe're leddi Belgium ni, leddi mai ni ɓe ɗo mari tarihi amma tarihi mari ɗu'ɗai, al'ada mari ni ɓe ɗo mari fijirle hamɓe ma bo ɓe ɗo waɗa za ne sosai, ɓe ɗo fija fijirde ɓe ɗo waɗa gamrle, ɓe mari bo yimo'ɓe sosai, ɓe ɗo mari ɓa'le, ɓa'le tarihi je himɓe ɗo wara daga lesɗe ji daban daban ɗo wara lara.